Yolg'izlikni yengish uchun kun tartibimni tuzib olaman, o'z qiziqishlarim bilan shug'illanaman, kitob o'qish, san'at, tabiatni o'rganish, boshqa hayot belgilarini qidirishga harakat qilardim. <hesitation> Yozuvlar yoki videoxabarlar orqali o'z tajribamni kelajak uchun saqlab qo'yardim.